جهوة تركية اه هي مشروبي المفضل نحط ملعقة اه جهوة في بكرج مع شوية سكر اه نزيد عليهم المية ونخليها تطبخ على نار هادية حتى تتكون الرغوة.